Ny votabia amin'ny boaty efa misy ilay daty hoe tsara hohanina alohan'ny… De manaraka an'iny fotsiny. Fa raha toa izy ka efa nosokafanao, dia tsara indrindra hohanina iny andro iny ihany. Fa tsy tehirizina mba tsy hampisy mikroba azy.